ما عنديش لعبة، مفضلة، نحب نلعبها كنكون لوحدي، وأساسا كان كون لوحدى ما نحبش نلعب، نحب نركض، أنا نكرة، إني نكون وحدي، وقت نكون وحدي، ما نترواتك وقت الراحة، متاعي، نفضل إني نرقد فيه، مش إني نلعب فيه، ممكن ساعات قبلك، كنت واحد نلعب كلمات متقاطعة، نلعب لعبة ألغاز زيكى، بش نركز فيها، هيكي نكون وحدي، أما في المجمل لا نحب نكون وحدي، لا نحب الألعاب الفردية. نحب ديما نكون في مجموعة.